هذي شفت هذي الطريقة تبع صنع الآيس كريم <hesitation> بالمنزل <hesitation> يعني في ناس يجيبون ماكينة ويسوونها بالبيت بالماكينة أنا عن نفسي أخلط كريمة وحليب وسكر أخلطهم ببعض <hesitation> بعدين أحطه بالفريزر كل ساعتين أحركه تشذى الآيس كريم يعني عشان يتجمد يكون يابس بعدين أطلع أكله.